<hesitation> Raha lôka ndreka, raha lôka zany an <hesitation> mety maharitra akekeo amin'ny dimy andro akeho na efatra andro akeho a ape- azo apetrahana frizidera izy, fa mihoatra an'izay izy de efa manomboka miova i, manomboka simba zany izy de lasa a <hesitation> m- sy hita koa i sirony, efa lasa i, efa miova tsirony hafa.